أفضل لا مشاهدة فيلم لحالي لأنه ما أكون وحدي بصراحة، أحس أني أنا وشخصيات الفيلم سوا، يعني أحس مستأنسة، لكن إذا يعني بأكل لحالي، لاحظت كذا بوحدة وما أدري إيش، لا أفضل الفيلم.